<noise> ndinganoko uhu- uhuvika inyama jina jira jiranangika, ndisusumula, ndingasusumule nditole iki- i- i- ilikikalangilo, ndikalanga, jingakarangwe ndebi jakurya ijinge ndiwesa ndibanike, ndingabanike, apangi apa nditola ulubike, ndisomeka kwijiko, afu pasi ndikosya umoto. <noise> Ilyosi lila puliluta palya, pala najiwise jinangike kwasababu, jitamile mulyosi, najikanangike ikinu kyokyoni, pala iuwesulu ulya pangi jirinumwetsi, pangi imyesi kiviri, kidatu, <noise> kwasabaua pala ilyosi lila libudi sidudu syoni isi- siswa <noise> ila ungano kukwe utereka kidoko wikata padebe, <noise> witsabika mulukasi, ungasabike mulukasi ulupyusu, <noise> uwusuka <noise> witereka, <noise> ungatereke kangi nakilau wikata padebe, witsabika mulukasi, jingasabame wiusuka witereka, lakini palya pa- pamoto, jibidi titaka kibao pakyanya ili jilangike ilyosi polwiluta pala pakyanya. Najiwesa jinangike, ila ungavike kukaja lyosi, wisika joni nivolile najive nauwe ubanike lunonu lakini lazma jivole.